والله اتمنى عندي يكون عندي دكمة او زر حتى ارجع بالزمن لان اكو هواية اشياء يجوز جان غيرتها بحياتي غير قرارات غير تصرفات غير تفكير يعني واحد على كبر شوية بس مو انه يتوقف الزمن لا ارجع بالزمن